Inchi egypty inchi aficati amo arabu duran itgodanee arabu sunne gar ishin irra duft asia arabun sun galan fofte dufte achuma dufte galan dima fofte dufte africa laf egypt yeden kubetee egyptine akama bare kesuma ak dunga faa dida dufte dawot kabdii ak guba pembe afuri tan ach jirtu.